Ebisoro byanga byanganabya ng'abandu ibyayi ibyi kale ebisoro byanganayowa byanganabya ng'abandu ekyo ngakikiriraya kundi ibbwa hali ebisoro ng'ebimbanzi, ebibbandu ibyo ambu bikabutha ikyabya ng'omundu iwalhangira ikya ikyabya ikyanganalhembera n'omwana wakyo kandi ikyabya ikyanganabya ikyo ambu kiri ng'omundu omundu kandi bakathubwira bathi omundu alhwa omo kibbandu neryo ebibbandu by'ebisoro ebyangasi ng'ebikabya, ng'ebyangaa ng'ebyanganabya ng'omundu ebyosi byosi eby'omundu akabyamo ebyakayisunza ebyakalhabamo ekibbandu akyo kya ky'eky'e kiri ng'omundu kundu kihangikirwe ng'omundu nakyo <hesitation> ekyo kyangasi.